Tsisy raha sarotsy e, fa ny fanaova azy soloy i lohany igny, soloy lohany hafa ka i ohany igny hitroha i dafa mahavita azy